دا چې، پینګوین ته بې پروازه مرغه ویل کېږي خو، زما په نظر پینګوین د مرغانو کې په ډله نه راځي. د بڼې له مخې مرغه غونده ده، خو الوت نه سي کولای، بالونه لري خو پرواز ته جوړ نه دي. نو، پینګوین باید د داسې مرغانو په ډله کې شامل سي، چې د لمبا او تګ قابلیت ولري، یعنې بیخي جلا ډله مرغان وي، که همدا رنګه ځانګړنې ولري.